في الويك إند نهاية الأسبوع <hesitation> نرتاح واجد أني نتشاهد المسلسلات لأن هو وجت راحتي أو فيلم أو حتى نطلعوا زردة مع صحباتي، نطلب من مطعم أو أي شي وشوية وجت مع العيلة <hesitation> ونوم، يعني أوقات فراغ حلوة وأحلى حاجة هي إنك لمة العيلة.